<hesitation> Izy koa zah gadra agnatin'ny tragno ambo, voalohany koa misy taratasy magnoratra taratasy zah alatsako ambany, ze olo mandalo ake mahita hoe misy olo migadra ambony aka na misy ôlo mandalo akeo andatsahako vato de mahita zah ambony eroa de agnaovako signe amy tagnana hoe zah ato.